Lewru ndu mi ɓuri yiɗuki e limgol Hijira kanjum ke lewru Ramadan, e limgol nasara'en bo lewru Desemba, ngam e lewru Ramadan yimɓe e so'o to Jomiraawo, e lewru Desemba bo un waɗa ɓalle-ɓalle.